<hesitation> Ataontsika hoe carte famaham-bola na carte bancaire. Izy i fitaovagna madiniky karaha karapanondro fô izy mahenkena. Izy, ao ahitavana volantsika mikajy amin'ny banky, indesigna malaka izy amin'ny banky ary ahaizana hoe firy volantsika akao. Kafa mampiasa azy igny misy code. Misy chiffres ataonao biko ahafahanao malaka vola aminazy.